Iyaa mehingire ohunga nounahepero woheva kutja mehee kutja ituva itu itu ituvatera iungurisiwavii, oheva mbimuna kutja otjina otjinahepero tjinene mena kutja nandaku kaheva, oheva moenene okungurisa kovina ovingi kovina ovingi mo mo momwinyo wetu otjina otjitenga mairire okurikoha, okurikoha nayo uriri oheva tjiuno heva yokurikoha tjiri tjiri okutja ove omundu omutumbe uriri mena rokutja oheva ikukohorora nokukumunikisa nawa, oheva iungurisiwa oo otoora oheva oo orikoho nayo mehee ohu momawaslapi yoye orikoho nayo mehee orire okukohoke, oheva noho tuyenena okungurisa kozombanda zetu mehee okukoha nao zombanda zoe ndumozara kutja ohanuka navi nuu, oheva tuyenena okungurisa ko ko kokukoha nao virare vyoe mbimoraramo uyenena okungurisa okukoha nao ndjiwo yoe ovitjuma vyoe uyenena okungurisa okukoha nao zongaku zoe ohauto yoe ngamwa itjo tjina oheva otjina otjina hepero tjinene. Mena rokutja tjitji tukohorora ami noho mbimu mbikambura mokutja nao mokukura o father oo tate wendjiraere kokutja omundu moenene okurira omusiona posia okara nondova okutja oo oheva otjina otjinahepero tjimbimuna kutja otjina tjimbiso kukaa natjo aruhe ponganda poo meso kuranda mena kutjavii tjikohorora oo oo oo onganda tjikohorora omundu korutu tjikohorora otjina atjihe tju tju mehee otjina otjingi nai tungurisa ovina ovingi ovinenge ovingi tungurisa oheva, oheva otjina otjinahepero tjinenen tjitu tjitu tungurisa kungamwa tjina ami mbino mwatje wozombura mbari omwatje ngo utundaka okutundaka okuyanda okutjavii tjimbihino heva mbii mbivula navi mena rokutjavii mena rokutja omwatje ngwi uyeta ma ma mena kutja omwatje omutiti nu wanyinine mombete tjiuhina heva motjitivi mo mokara mo mo motjihwi, okutja mbimuna kutjavii oheva otjina otjinene tjitjino tjiungurisiwa tjinene tjitiyenena tjituyenena okungurisa ponganda, iyaa tjambo noho heva uyenena okukoha nao zohauto oenene okukoha nao maori mehee ovandu mbeungurisa omaori oenene nangae ozonganda indo zonene ndo. Zeso kukohwa nu nozoheva mehee wao okukoha oo oo zoflura moso kukoha ouruwo tjiuhina okutja ovinaa ovina vyoye maviworo, ondjiwo maiworo mena rokutja tuno tuno iungurisiwa kovinenge ovingi tjamba noho momootja eyuva arihe mehee moso kukondjisa okukohanoheva yoye kaa moku kondjisa okupwika nokuu nkutjiwa kutjavi aahaa nai me me meungurisa ko ko komauva nga nai nga kutjavii ikutize poo ikare orure mena rokutja nai ovandu vanambano ovina vyarira ondiru oheva yarira ondiru okutja otjimoso kukondjisa okupwika noku nokuiungurisa toho nawa no no ndjiviro kutja ukare omukohoke aruhe, tjaamba noho tukondjisa kutja moso kuranda oheva indjo yotjimariva otjingi tjingi itjo katjitjiri ounahepero mena kutja vii otjina otjinene oheva ndjitjita okukohorora ove tjiwakohoka kona kuhepa oheva yo yo yomasere yengapi kako, opuwo indi tjimotjiwa kutjavii uno heva ndjimaikohorora ozombanda zoe ndjimaivul ndjimaitjiti kutjavii umunike oukohoke korutu korutu rwee okutja ohe nangae peno vandu tjiva mbekara mbehaenen e kutjavii moenene kuranda oheva poo tjandje oheva yaanda okutja tjiri mbimuna kutja tjiri oheva otjina otjinahepero tjimatu tjiuhepa mo momwinyo wee keyuva neuva ka ka tjina uriri okutjaa